Mopeti rami, kuae mopeti rami oipota jei yandeve jaeko yande mbae yayapovae mopeti rami yaguatata, mopeti rami yandearakua ñamomopetita ipuere vaera yaguata ikavi ñanerëtape yandero japipepe ani yande paraikiape